Zah io toa ka ande hagnagno vakansy hely an-tagnana nde hiala hely aketo, ke zah mbô hiangavy are mba handrozy fleranah mandritran'ny zah tsy aketo.